<hesitation> Klaxon bisiklety rah ôhatra oe le manuel asiagna resaka dia <hesitation> misy <hesitation> karazagna oe lakolôsy, misy billen-draha mihodigny maro agnatiny akao de misy rah kitihigny zaio, igny mampifandogno aila aila lay bille agnatiny igny de mamôaka feo.